Hele wau i ka hale kuʻai i ʻelima manawa ma hoʻokahi mahina e kuʻai i ka meaʻai no ka mea pono wau e kuʻai i ka meaʻai kakahiaka no ka ahiahi no ka mea pono kekahi e kuke i ka meaʻai a kuʻai nui wau i ka meaʻai no ka mea aia koʻu mau keiki, a hoʻohana wau i ʻelua haneli kala.